والله أفضل كتاب جريته الأب الغني الأب الفقير كان واحد واحد من أفضل الكتب اللي جريتها يعني كتاب يعطينا أنه فكرة عن شلون نتصرف مع الفلوس وشلون نقدر نستثمر صح؟ يعرض لك درجتين مختلفة في التفكير يعني الأب الفقير اللي يعتمد على العمل التقليدي والأب الغني اللي يعتمد على الإستثمار.